Zaha ko mampianatra bisklety zaza na zanako fomba anaovako azy mitovy ninahany fô fogna de ividianako biskleta maloha izy de ampianariko izy amy toerana mijôtso toerana mijôtso avekeo volagniko amign'azy tsy maintsy na oe izy koa tia ty raha de tsy maintsy voadona lohalika na voa raha de ao izy mitazona gidon ila de za mitazona gidon ila de za mitazona i ny fanteragny afara magnagno igny de za mitazona gidon ila aloha aloha ndesiny magnagn'igny alo lalagna fo zahavina fa aza mizaha ambany fa mitrabaka zaré koa ampianaragna magnan'io ambagny fogna zahavajaré aloha aloka fogna zahavagnaha mandeha mandeha izy aveke kke fa ijotso magnagn'igny somary havotry ana somary fa tsy mitazona gidon aloka a fa afara vodigny aka tazomigna de igny ato andesigna magnagn'igny izy avakeo efa somary i afa tsy ataona amy tananana fa avodiboditra hely de mandeha juska amign'izay avotitra aminahiny igny de mande daoara izy de anavake akamo izy igny sa tsy anahy ke lavo izy magnagno agnigny izy kosa efa lavo et egale mahay.